Akɛɛnyɔŋpǝ tǝ mɨ yi pɨ kpii rɨ cɛŋwǝ lǝ mǝrǝ Kɛɛsɨsǝŋyǝ, kɛɛyitǝyǝ, kɛɛtatǝyǝ, kɛɛniǝtǝyǝ, kɛɛtʊtǝyǝ, kɛɛkʊraŋtǝyǝ, kɛɛpǝrɩmatatǝyǝ, kɛɛnɛŋtǝyǝ, kɛɛfaŋceŋceŋtǝyǝ kɛɛtǝtǝyǝ, kɛɛtǝmǝceŋceŋtǝyǝ mɨ, kɛɛtǝmǝyitǝyǝ. kɛɛsɨsǝŋyǝ wǝǝ w² pɨ lée tii pɨ ŋ wɛɛ mɨ atɛɛtɛɛcʊmayǝ kɛɛyitǝ, wǝ́ pɨ láa kpaka afɛɛceokoŋyǝ, kɛɛtatǝyǝ wǝ́ pɨ lée ce okoŋyǝ pɨ ŋ tu okoŋyǝ kɛɛniǝtǝyǝ oturu ya yée kpii ekeeriyǝ, kɛɛtʊʊtǝyǝ yóo wo lǒ wɨtukpǝ yóo toolu ekeeriye yée kpii rɨ wɨtɛɛkpǝ yɨ ŋ yo yɨ ŋ wo kɛɛtʊʊtǝyǝ wɨ kaamɨ eniyǝ yée ce ekperisieyǝ kɛɛpǝrɩmatatǝyǝ wǝǝ <hesitation> kɛɛkʊraŋtǝyǝ wǝ́ yáa kpɛŋ eii la afɛɛ kɛɛpɩrɩmatatǝyǝ kɛɛ pǝrɩmatatǝyǝ wǝ́ yáa. kpaka yáa yóo toolu yóo tu efiie la anaa kɛɛnɛŋtǝ oturu a yée sie esiyǝ kɛɛfaŋceŋceŋtǝyǝ wǝǝ oturu a yáa pɔŋpɩ esiye kɛɛtǝtǝɛ oturu a yǝǝ esiye ya yáa nyɩŋ lǝ a ye kpii ekeeri yóo wo lě esi lǝ mǝrǝ kɛɛtǝmɨceŋceŋtǝɛ wǝǝ oturu esiye. ya yáa nyɩŋ ya yǝ́ǝ yáa ta yɨ po roo fɛɛlɛwǝ kɛɛ tǝmɨyitǝɛ oturu a yáa lɛ esiyǝ a yáa lɛ okookopǝ akɔfɛpǝ eni yáa lɛɛlɩ otui oturu eniye sɩka lǝ pǝ lǝ anyɩŋ sɩka kpii rɨ ǝkpǝǝkǝ sɩsiɛrɩ kɛɛtǝmɨyitǝyǝ ke wǝǝ anyɩŋ ziɛrǝ gbii guŋkuŋrǝ suulu wǝ́ cɔkɔɛ náa lɛ mɨ ŋ nyɔŋ ɖokoŋpirǝ ziɛrǝ vǝ́ o lo ko kpanʊ wǝ́ pɨ le tii lǝ̈ e kpii kɨkparɨkǝ rɨ mɛŋwǝ anyɩŋ mɛŋwǝ o puŋ gɨlasɔɛ enie lǝ mǝrǝ ke wǝ́ atɛɛtɛɛkpɛŋtǝpǝ pɨ láa wʊʊ pɨ le ekeeri anyɩŋ sɩka lǝ pǝ atɛɛkpɛŋlǝtǝpǝ anɨnɛyeetǝpǝ kpɨlo kɩɩkɩ mɨŋ eteela mɨŋ akapɩŋta mɨ oyuyeetǝ anyɩŋ sɩka ya lǝ́ǝ pǝ anyɩŋ ǝpǝ pɨ le fii apɔɛ pɨ lo ko pɨ ka taa sɩka anyɩŋ pɨ lǝ pǝǝlɨ anyɩŋ kookoe mɨ kɔfɩlǝtǝpǝ ŋkpɛ pɨ la lɛ pɨlo otuye pɨ le siiri pɨ la nya sɩka anyɩŋ ya yáa kpaka burunya yeh ri burunyayǝ ŋwɨ wǝ́ yée ri lǒ burunyayǝ wɨla kɨmaa oturu ya yée ri cɛŋŋɛŋwǝ hɔɔ kɨto anyɩŋ enie lǝ mǝrǝ yáa raŋ yɨ ŋ ku lǝ sɩsiɛrɩ.